ଅପନେ ନିଜ୍ଯ ଚାରାଏ, ଗୁଟିଯେ ଷଭତୋରେ କିତ୍ତ ସରୂ ପାଣୀ ପକାଂ ଥୀ। ଇତନୀ ଚାରା କୁଂ ସିଂଚଣ କରଗା ପହସା କୂଛ୍ଯା ଜାଂଚୀ। <hesitation> ଚାରା କୁ କିପରୀ ଗୁଟେ ସପ୍ତାରେ ବାରଂବାର ସିଂଚନ କରା ଜାଈ ପାରେ, ତହାଂ ଵିସରେ ପ୍ରସ୍ନାରେ ମୋଖୀ ଗାଵେ ପଚରା ଜାଈଚୀ। <hesitation> ଚାରା କୁ ଆମେ ଖରା ଵଲେ ପାନୀ ଦୀ ପାରିଯା, କିମବା ସକ୍ଖାଲା ଟାଇମରେ।